Dupuneshe umpwa ni bɛtɛ, dupu neshe umpwa ni bɛ cihiɧ, dupu ne she upwani bɛ cenje, dupu neshe umpwa ni bɛ tindɛtu, dupu ne she umpwa ni bɛ anjishi, dupu nu woshi, dupu nu woshi nu bwakwo, dupu nu woshi ni bɛ yebi, dupu nu woshi wibɛ tɛtu, du pu nu woshi nibɛ neshi, dupu nu woshi nibɛtɛ, dupu nu woshi nibɛ cihiɧ, dupu nu woshi ni bɛ cenje, dupu nu woshi ni bɛ tindɛtu, dupu nu woshi ni bɛ cinjishi, dupu nu talacɛ, dupu nu talacɛ nu bwa kwo, dupu nutalacɛ ni bɛ yebi, dupu nu talacɛ nibɛ tɛtu, chipunu talacɛ nibɛ neshi, dupu nutalacɛ nibɛtɛ, dupu nutalacɛ ni bɛ chihɧ dupu nu talacɛ nibɛ cenje, dupu nu tedacɛ nibɛ tindɛtu, dupu nu talacɛ nibɛ cenjishi, dupu na bu handa, dupu na buhanda nu bwa kwo, dupu na buhanɧa nibɛtɛ, dupu nabu handa ni bɛ neshi, dupana buhanda ni bɛtɛ, dupu na buhanda ni bɛ cihiɧ, dupu na buhanda nibɛ cenje, dupu na buhanƌa nibɛ cinji shi, dupu-iyebi, dupu yebi nu bwakwo, dupu yebi ni be yebi, dupu yebi ni bɛ tetu, dupu yebi nibɛ neshi, dupu yebi ni ɛtɛ, dupu yebi nibɛ cihiɧdupu yebi nibɛ cenje, dupu yebi ni bɛ tindɛtu, dupu yebi nibɛ cinjishi, dupu nu. Dupu yebi nu umpwa, dupu yebi nu umpwa nu bwa kwo, dupu yebi nu uwpwa ni bɛ yebi, dupu yebi nu umpwa ni bɛ tɛtu, dupu yebi nu upwa nibɛ neshi, dupu yebi nu umpwa ni bɛ tɛtu, dupu yebi nu umpwa nibɛ neshi, dupu yebi nu umpwa ni bɛtɛ, dupu yebi nu umpwa nibɛ cihiɧ, dupu yebi nu umpwa ni bɛ cenje, dupu yebi nu umpwa nibɛ tinƌɛtu dupu yebi nu umpwa nibɛ cinjishi, dupu yebi nu woshi, dupu yebi nu woshi nu bwakwo, dupu yebi nu woshi nibɛ yebi, dupu yebi nu woshi nibɛ tɛtu, dupu yebi nu woshi ni bɛtɛ, dupu yebi nu woshi ni bɛ ccihiɧ, dupu yebi nu woshi ni bɛ tindɛtu nebi ni imjishi, dupu iyebi mi talacɛ, dupu yebi nu talacɛ nu bwakwo, dupu yebi nu talacɛ nibɛ yebi, dupu yebi nibɛ cinjishi, dupu yebi nu talacɛ ni bɛtɛ, dupu yebi nu talacɛ ni bɛ cihiɧ, dupu yebi nu talacɛ ni bɛ tundɛtu, dupu yebi nu talacɛ ni bɛ cinjishi, dupu yebi na buhada, dupu yebi na buhanƌa nu bwakwo, dupu yebi na buhanƌa nibɛ yebi, dupu yebi na buhanƌa ni bɛ tɛtu dupu yebi na buhanƌa nibɛ neshi, dupu yebi na buhandƌa ni bɛtɛ, dupu yebi na buhanda nibɛ cihiɧ, dupu yebi na buhanda nibɛ cenje, dupu yebi na buhanda ni bɛ tindɛtu, dupu yebi na buhanƌa nibɛ cinjishi, dupu-itɛtu. duputɛtu nu bwa kwo, duptɛtu ni bɛ yebi, duputɛtu ni bɛ tɛtu, dupu tɛtu nibɛ neshi, duputɛtu ni bɛtɛ, dupu tɛtu ni bɛ cihiɧ, dupu tɛtu nibɛ cenje dipu tɛtu ni bɛ tindɛtu, dupu ni bɛ cinjishi dupu. Dupu tɛtu ne she umpwa, dupu tɛtu ne she upwa nubwakwo, dupu tɛtu yebi, dupu tɛtu neshe unapwa ni bɛ tɛtu, dupu tɛtu nu wo sh nbn ni bɛ neshi, dupu tɛtu neshe umpwa nibɛtɛ dupu tɛtu neshe umpwa ni bɛ cihiɧ, dupu tɛtu neshe umpwani bɛ cenje, dupu tɛtu neshe umpwa ni bɛ tindɛtu, duputɛtu neshe umpwa ni bɛ cinjishi, dupu tɛtu nu talacɛ, dupu tɛtu nu talacɛ nu bwa kwa dupu tɛtu nu talacɛ nibe yebi dupu tɛtu nu talacɛ ni bɛ tɛtu dupu tɛtu nu talacɛ nibɛ neshi, duputɛtu nutadacɛ nibɛtɛ, dupu tɛtu nu talacɛ ni bɛ cihiɧ, dupu tɛtu nutalacɛ nibɛ cenje, dupu tɛtu nu talacɛ nibɛ tinƌetu dupu tɛtu nu talacɛ ni bɛ cinjishi, dupu tɛtu na buhanda, dupu tɛtu na buhanƌa nu bwa kwo, dupu tɛtu na buhanƌa ni bɛ yebi, dupu tɛtu na buha ndoni bɛtɛtu, dupu tɛtu na buhanƌa ni bɛ neshi dupu tɛtu na buhanƌa nibɛ neshi, dupu tɛtu na buhanƌa ni bɛ tɛ, dupu tɛtu na buhanƌani bɛcihiɧ, duputɛtu na buhamda nibɛ cenje, dupu tɛtu na buhanƌa ni bɛ cinjishi, okpakwu, kpakwu nu bwa kwu, kpakwa ni bɛ yebi, kpakwu nibɛ tɛtu, kpakwu nibɛ neshi, ukpakwu ni bɛtɛ, ukpaku ni bɛ cihiɧ, ukpakwu ni bɛ tɛtu ukpakwu ni bɛ cenje, kpakwu nibɛ tindɛtu, ukpakwu nibɛ cinjishi, ukpakwu nu umpwa. Kpakwu nu umpwa nu bwa kwo kpakwu nu umpwa ni bɛ yebi kpakwu nu umpwa nibɛ tɛtu kpakwunu umpwa ni bɛ neshi kpakwu nu umpwa, ni bɛtɛ kpakwu nu umpwa hi bɛ cihiɧ kapkwu nu umpwa ni bɛ cenje kpakwu nu umpwa ni bɛ tindstu kpakwu nu umpwa ni bɛ cinjishi ukpakwu nu woshi ukpakwu nu woshi nu bwa kwo ukpakwu nu woshi nibɛ yebi ukpakwu nu woshi nibɛ tɛtu ukpakwu nu woshi ni bɛtɛ ukpakwu nu woshi ni bɛ cihiɧ ukpakwu nu woshi ni bɛcenje ukpakwu nu woshi ni bɛ tinɛtu ukpakwu nu woshi ni bɛ cin njishi ukpakwu nu woshi ni bɛ cin cinjishi kap kwu nu talacɛ ukpakwu nu talacɛ nu bwa kwo, kpakwu nu talacɛ ni bɛ yebi, kpakwu nu talacɛ ni bɛ tɛtu kpakwu nu talacɛ ni bɛ neshi kpakwu nu talacɛ ni bɛtɛ kpakwu nu talacɛ ni bɛ cihiɧ kpakwu nu talacɛ ni bɛ cenje kpakwu nu talacɛ ni bɛ tindɛtu kpakwu nu talacɛ ni bɛ cinjisai ukpakwu na buhanda, ukpakwu na buhanƌa nu bwa kwo.